طبعًا بفضل الطهي وتناول الطعام بالمنزل ليش؟ لأن الطهي في البيت بيعطيني فرصة أختار المكونات اللي أريدها ،وأعد الاطباق بطريقتي، كمان الطهي بالمنزل يكون أكثر صحة ،وأقل تكلفة ،وأستطيع تجربة وصفات جديدة ومشاركة الاوقات مع العائلة والاصدقاء <hesitation> لكن الذهاب للمطعم هو حقيقةً ممتع أحيانًا بس مش دايما.